في احد الايام كان هنالك الشبح يخاف من الظلام ايوة شبح وهو يخاف تخيل كان يسكن في قصر قديم كان ليلة <hesitation> في صوت غريب وطلع يتجول ولما سمع الصوت دا خاف جلبه دق كأنه طير وهو ماشي في الرواق الطويل استغرب من الصوت الغريب ذا بعد ما هدوه اصحابه كل شيء مر بحلو.